Arai adrisi akiboikini alorot aloajokon, akiboyere anawui koni aniajokon nyiiloma nabo kiwaliyariton wachie tobala eyei epae wachie advise ng’ina ngesi ejoko kiboikin jiki nawui kon aniojokon, toduko awui kuzi ang’ikiling’a kus toduko awui kus, eboyer awui kus kitanut ng’ide kus advice na ajokon ng’ina atakeyei akoro, unakaa nyumbani, kiboikinos nawui kus keyei akoro dai tanaikis, teni peke peke pekekodonit teni ekasukout apebebagi, tanaik tu atamari leo, leo akuna kito, emamu leo ny’o ibere eanyunit itaan, kielewaya ng’esi akidwang atamari yei nyotete ibunio yong’o nyoemakar leo ibere iyaunit yong isaki yong atanyama ny’o saki yong ngidelu tanyama ny’o kielewa ng’esi atamari emakar ibere etingit, kielewayo ng’esi atamari arai leo echanakini akop daang ata ng’esi dai nyiriemunit leo mere tamayong kane, ng’obonitori yong bila emam ibere arai eboyer laajokon kiboikini anawui kon ntajokon akidwang king’oliki, kittupari awui ng’ini imuji mam nakang apathai teniateyaka wachie nkuna tanaik tanaik tu ngichan luawui anakon, tanaik yong’o ng’icha luawui anakon, keyei akumuj kori kemam tanaik yong’o ng’ikon chan eyei akuju itorini neni apei kwaar, kikeu esi dai itoruni akuj neni kikeu esi dai teriemuto ang’arasit naisaketes iyo.